مفضلش أبدا لا أفقد بصري ولا سمعي ولكن اذا هختار بينهم فهختار السمع أكتر من البصر ، لإن البصر بيكون مسئول عن سبعين فالمية من المعلومات اللي انا باخدها ، يعني من خلال البصر هقدر أفهم كتير ، السمع مسؤول عن تلاتين ف المية من المعلومات اللي بتدخل ف <hesitation> فال- بتدخل ف اجسامنا وعقلنا يعني فالبصر بيكون اهم